Italia, firegnena raiky tegna tranambon'ny paty, paty paty sakafo, indreo sy tody isay ny sakafo amigny ao ny paty zashy, da amigny agny avao koa ny renivohitry ny katôlika satria agny amigny aby io papa io, i Vatican.